المكان اللي ودي أزوره، ودي أزور نيوزيلاندا، نيوزيلاندا معروفة بالطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الجميلة يعني، أحسها مكان مثالي للأسترخاء، والاستمتاع بمناظرها الخلابة ومناظرها المرة جميلة. <noise>